Manova ny sakafo ny fermentation satria ôhatra zao vaoloboka le sara be vao miakatra igny tahirizina igny de lasa divay, lasa ranony de karah zagny koa zao akondro masaka le mbôla vao mkalôlô be igny de tahirizina igny de lasa loa lasa midy de lasa mivadika ragnony; mampiova be.